Ireto avy ireo sakafo sy legioma izay tsy hita matetika raha tsy volana vitsivitsy ao anatin'ny taona maro: voalohany petit pois, sôsety, baranjely, voanjobory lena, soflera.